אנה כנפדל לקטאר חִית פִיהָא לרָאחָה ו כִּתמשִי ו תְשוּף למנָאצֶר ו מַעַנְדָכּ לא טראפִיק לאואלו, כִּתגְלֶס קדָאם שָׁארְגֶ׳ם ו תְשוּף לְבְּלאד כִּתגוּז בהאל לפִילְם, ו hatta לנאס לי כִּיתְלָאקָאו פִלְקטאר כֻּל ואחד ענדו לחכָּאיָאת, לסְּפָר פִלְקטאר כִּיכְּלִיכּ תְפכְּר ו תְסְתָמְתַע בִּטרִיק מאשי עְ׳יר בְּלוּצוּל.